Burunniyi kowun yindi tendi da awo ngedengede marrawayit. Burun ti rimia na kili siriyiti n kuro, toko kowuye na de sul- nun kuro. Adi awo gulteye da tenu. Kamma ngaaye halnga ngedengede da, lakin wuyi di burumma goniwo ayi laro ayimia burumma ti, ti kicila marrawayit na kili siliyit. Na kili siliyit timia bahimmáa ndowu wayi jili jili ndeyedu wayi fandimi. Tin kintin damia da tiyinummaro da hayiyi kici marrawayit. Na cunimia gumbuye ma futtimia fandimi, awo kadaa fandimi, jire na lan dan timia kowu n buru nda kindin kindin na tullo korowo lakin ko- kowu adi cuttunga wayi kiri kiringa da rimia na burun kintin sirea kili siriyit. Tendi yindi halngedea da ngedengede marrawayit. Burun na de sullin ciyi, burumma na kili siliyit injia juduwo na da hayiyi tiyiro kiciwo awo toko kowuwaye na de sul. Awo wuyi gonia na burumma da. Burumma ayimia ti tiyiro kici marrawayit. <hesitation> kuna ma ngilin. Kaninun da tendi yindi awo ngedengede. Kanun yiyia yamma ngaayo tiyingedea rimia da kici da tunu. Ngiliro walja ayimia kici hayiyi tiyingede cede. Kam kuna kam kuna kiyi <hesitation> burummi deyi kam kuna kiyi kowuye deyi tendi rimia da ngedengede. Kam kiyi kowuye sirea tiyinga rimia da <hesitation> daye tenuwu tiyinga woriyina rimia da woriyina kam tabanneye. Halfing kuna kam kiyi burummi sirea tiyinga rimia hayiyi kicila. Bahinnaá rimia wun. Bahinnaá kle burummi serea tiyingedea rimia kulu luwus ayimia kayim be diye awo gumbu ye da kadaa kurowo cika cikaye dowoyei kowuwara tide wunu, kowuwa ayi kurowo? Na de sul yamnga rimia woriyina taban, kisingedea ma karfayi sadu na ma kara kafuwawa cayi tadi na hamsu yayiye awo ma gulteye da tenu. Dun towo cikaro siye, kowuro timia di cika di na tullo dunimia lenun dowonja na tullo fandimi. Bundo cika da nguwu da bo dero tiriye bo. Cika cikangede nguwunga rimia ngaaye cika diyinaye. Cika diyinaye bes fandimi. Lan wunu lan bo. Lan do yimiaye nguwunga ngaaye golea kuro kuroye fandimi, lan da akedi nguwuro bo ayimia na na kinayi, inji casayinaye bo, inji da tumu na kiyintu fandumu kudimi. Bahinna raca bahin ngaayo raco nanjei bo. Ako burummaro yimia, burumma coronga nda wunu bini diya awo ndowu kurowo. Wun coronga da awo ndowu. <hesitation> Bahinna ako ma sitisitinga da kadaa dawu wayi dowoi ayimia na kili siliyit na kayimme diye, bahinna cefi, celiya na adin inji cesei. Tendi tiyingedearo da kicowo. Na gumbu, gumbu da awo ngede bowa bini ruwu bimi walla tumu ma cika cika coron gamia da awuwo <hesitation> yammiyi lan da cenu ndowuwayi jefina dowoi. Adi towo awo gulteye da <hesitation> aa.